Ooy am hedimee yak amgu nduk ondorŋka safar akateenu aday, n̰ee hedimee nduk ondoroŋte, indaa embeenu lutok adaygu okosandi, indaa embee waagunun riyaalayek kolii kelek kay, riyaalayek embek kay annaa taawagunun ham met aasiŋen anditaa, met aasiŋen anditan waŋ andaka andabayin ka safar tiigunun akaten ti, haa safar waagunu akay nu jaa n̰ee tiŋ andriitenu hedimee tiigunun, hedimee tiŋgu aŋan̰tee ti, n̰ee lutoo yak mduk ondorŋaka am wii ner, lahadi gun hedimee aday su akaraa waagunu, saakit taani, haa hedimee waagunu wekit akaraawaagunun hedimee nun feesiŋen girim kuchen. Aasuŋun ahalak neneenu hor feesuŋun driyan kay dukunoonu, kay tiŋ kan ahalak driyan hedim siren met riyalaayek nenegu dukonte, kay dukon daanu mee teket zaata kaa hedim zirete, yowtirandi, laakin lutok nambayaa yak miigu nduk ndorŋka lahadi barik yak jaa safariyek lel nagi hedimee naa garaa waagunu, saakit tandi«hesitation», wekit garaanun lutok n̰aaman gujinteenaati gara, annaa taa waagunu jaa, fee siŋen girim kuchen ir nokoy hedimee nenen ndriyan anna kolin mbulsitan, kolin taŋ n̰em mbulsi, akilek iday waŋtee iday, kisiyek iday lokol naa ger ir riyalayek widay lutoo aŋaa lolii ti. Aanna tika nusiyaaniyegu zaata ke weyiŋ taŋ koluu dur nu tondoŋoo waagunu, sugoo tinday, sow tinday, kayaa tinday, suu naa«hesitation» waagunu nambay lutoo lolii ti, lutoo lolii taa waagunun jaa mii waŋ andaka lokoyka lutok kaataka, n̰aat tiŋen safariyek yak lel nagin gagan ti. Haa wey safariyek yak lel nak waagin gagaa, laakin am wisayee embee yak miigu wasa mbir tee nu jaa fee siŋen hedimee hedimee hor hedim siren, n̰aat tiŋen karan barik nenegin rahak n̰am laala aasiŋen wii ke kokon hedimen hedim ziran wujaa aasiŋen dittir kujinin garaanu jaa haa wekit tiigunun lutoo nambay taŋnu kuruuruu, tiyoo waagunu hor tii tan, annaa tika kaŋgu lee kokon hedimee kiday waagunu andaka hedimee nun met mdanaŋ nu ti, mii kolii nenen ner lel.